Doo' piyan lemulun anak adi' ngilad, mey deh ngi ebpa' rayeh malem, temutu' tupu, mana deh delo-delo. Menad kayuh temutu' temurun mey lem ebpa' ngih. Kinih delo neto' narih. Edteh ngilad keleh err tuseh kidih-kidih teh lemulun.

Kinih ken Lun Iban kedideh doo' nuk midih sinutung kedeh. Tauh peh nutung labo baka , labo berek tuen nutung tideh. Labo Kerubau, Labo Tapi' nutung tideh. Doo' ain dih doo' buen dih kedeh tuen melamud idih ngen daun dih keleh doo' ketuh teh kinih kedek keh.

Moo kinah leh, mado ketuh teh ngayan tauh nalan keleh let ngi Long Lellang mey Long Labid nidah mey ngi Pa' Main ngih neh. Inan meto' nuk mala idah mey Berian keh kan tu'uh dih kekuh mey Ba' Kelalan ngi nidah mey Lawas ngi nidah kilu' kilu' kilu' tidah mengih.

Mo, ngi ena' neh apeh-apeh peh ngi lem ulu nangey mula' tana' nuk doo' eh kadi' mula' meto lemulun nuk err towkey-towkey kayuh nuk mey ngalap kayuh lem ineh nangey keleh kadi' neh ebpa' neh na'em doo', tana' linu'.

Pu'un renga' tauh madi' ngilad pegeraey' mileh raut guita suk belaan deh ku ukelele ngilad teh narih lah. Ukelele naru' nani... Ni'er kebun kudih mula' bunga lem uang iih. Mey neh tauh raut. Mula' kelelebpang, mula' sibung bunged, mula' bereningeh, mula' keketih-keketih, berenuan.

Leh naem narih keli' kapeh-kapen nuk siit penaru' deh dagang kedeh. Tapi tah narih kayu' nuk kinih lah mula'nh dedtur mudang ngi nah market rayeh nah doo' mudeng tebudto masiew nuk midih local doo' ketuh-ketuh tidih.

Ngilad neh utak beto' err army dih naru' wayang ngilad wayang suk naru' suk inan riruh-riruh ayu' tideh ngilad. Neh pakai kelibung buda', eeh da'et diyar narih ni'er dih leh. Mey suk belaan deh kuh wayang err katun eh mawa narih ni'er dih leh.

Pakai... ena' ... bukuh teh narih ngen esin narih ngilad. Pakai nulis lah. Mey iko ngen ebeng, Hock Hua Beng ngih Marudi', mey neh narih ngih Miri ngih. Pakai bukuh teh narih. Tak dih na'em err... mey ngih la'ud ngilad, tuseh.

Mula' na' nuk tu'en narih nibu err na'an-na'an tidah. Na'em men narih suk tudo kayu' lun nuk inan masa ayu' lah doo' piyan ngan sibu ni'er edtah tupu. Nibu adi' adi' teh narih kadi' kedinarih err na'em

Ruma' tauh nih ngilad ideh bubuh kadi' deh ta'ut ngen munu' eh , buro let ngen munu' eh keleh, helicopter teh ngiding barang dedih muit dih bubuh me lem inan deh mudeng kinih. Mula' tu'uh-tu'uh teh lawey lemulun nih ngilad lah..

Enun nah ena' nah. Tak narih meseb, iih lah lau' pakai pra' baung narih kedeh. Doo' dih tulu narih naru' dih ngen nuk lupuk iih. Tak idih kibet naen naem tebuut teh pilat ih idih. Numur satu para' bung neh kedeh dih.

Doo' narih mey nalan ngi bawang beken, tak narih mudeng ngi bawang narih sendiri', neh neh narih nuk si'it kekeli', Narih mey bawang beken mula' meto ideh nuk midih mungkin idih doo' let ngen ditauh dih lah. Perlu neh narih mey nalan ngi beken paad linuh narih terbuka' meto'.

Narih ngilad, pengeh narih ni'er lun uan naarih mey lati' lah, mey nebpeng kayuh naru' lati'. Mudti dih teh narih ni'er, let ngapeh teh ubuh kentang iih. { Not clear... husbandary]. Let ngineh neh narih belajar kapeh narih nibu ubih kentang lem bates. Mula' meto' bua' deh ngilad.

<noise> mo utak narih anah technologi kini lam internet um mula tuuh tuuh tah nuk tuan narih kareb niar um so.. kadih narih ngalio um inan tah nuk do, inan tah nuk naam do[um] so.. kadih ngalio nah tauh ngabi pakai internet sini..

Neh tupu teh inan narih sekenan ngan tauh ngabi, hormat menghormati lah, dan doo' buluh, doo' paad, doo' peteteb ngen nuk midih 'am narih suk ngelawan-ngelawan renga; narih 'am keli' nuk midih. Doo' narih doo' ninger, mileh narih ninger mileh teh narih mulun.

Perlu narih belajar mudik leh. Nier-nier edteh ngi pipeh Lundu' ngih karam idh lem alud keleh anak-adi' iih ngesu naem idih teh teluh. Taon ditaluh. Ideh nuk baken nuk tutu' alud keren tidh mudik.

Kenep-kenep edto am dih paad, temidteh dih doo' tiyeh lan narih ulit tiyah mudan, sedia' neh narih naru' edtah kerja mudan niyeh. Temidteh keleh la' ubpo neh narih kadi' idih da'et edto doo' meto edto eh, tebudto, neh nah narih mileh la' sedia' kidih-kidih lah.

Ena' tupu teh inan narih sedoo' temidteh utak nuk kurang keli' narih la' sebada' neh narih ngen nuk si'it keli' narih, neh nikoh ni'er lemulun nuk na'em medting lem ineh eh narih ngeregki-ngeregki deh, tapi nih edtah pengejaran paad narih na'em look down on lun beken.

Le' am tun teh narih tuseh ngan telepon dih kapeh tapi nih uih miney ngan bawang Penan malem, laak malem, kinih kedeh iyan naru' tower ineh na'em kamih naru' telepon. Na'en ngi neh anak adi' peruyung-peruyung ngan lun beken na'em keli'-keli' narih , iyan naru' telepon neh kedeh.

Laput tieh renga' dto dih doo' temidteh dih kapal teh laput ineh nuk naru' bilun nuk naem kereb maya' jadual deh muka iih. (m) Inan teh masa neh laput laling umak naen nah . Neh naru' narih naem kereb temurun lem bilun dih. renga' iyeh muka marih dih kadi' neh tuseh lem inan lah .

Naru' dalan kamih malem neh dalan-dalan tapi itu lah mikat teh naru' tadur ngen arur teh narih. Tapi tuen narih ngeruid neh kayuh dih keh, nier mudtih keh kadi' naem men kayuh-kayuh kayu' Belangian, naem teh dadan repuk neh ideh.

tabadah lunuan ngan abi abi narih nih ngilad..anak kadi...kadah, sekolah tuuh narih kadih narih do ditah sekolah, adih do tah narih mulih nakap kerja,..mado tah lawa narih. lat ngan narih naam belajar na'nah narih mudang ...lam kampung katad kamih

Narih nuk tu'en pakai narih tebe' sapa' enun pidih asal idih kereb cover burur narih lah inan teh masa narih doo' piyan ngan edtah t-shirt keleh neh nikoh pakai idih kidih-kidih am tabuut rerak pidih keteng teh pakai. La' bu'uh lun uwan narih ngan narih.

Kuma' narih sekulah ngilad na'em tun teh nuk midih mikat kapeh kadi' narih kerja bawah supervision guru' narih am' nuk mikat mikat tu'en tebe' kadi' nguden mikat pidih kadi' mula' teh anak adi' tulung narih kerja so kadi' am neh nuk midih belaan narih mikat tu'uh lah.

Mula' tun teh raut narih renga' narih madi' ngilad, raut guli kedeh ngen sineh. Raut guli, pepana' neh narih, utak na'em na'en ngi neh narih mey nekap err edteh peh nuk midih lem kelelati iten narih mey ngeluit. Neh raut nuk ineh nuk tu'en-tu'en narih renga' narih madi' ngilad. Kineh.

""" Espeially"" uncle-uncle narih nuk lem Border Scout malem neh ideh dengaruyung neh tentera Orang Putih nuk perang Confranrasi nih. Neh dih mula' nuk belaan deh. Psal ideh perang ngen munu' may jaga' kampong-kampong nuk ngi sempadan. "

Mo renga' narih madi' ngilad doo' irau Easter kedeh ngen sineh, teluh edto deh naru' dih lah. temidteh dih bubuh-bubuh mey ngi kampung sinih laak sinih, laak beruh, Doo ' teh papu' narih ngen lun kampung beken mey peruyung edtah kanan kayu' ineh.

Lem ena'[err] bawang tauh terun, 'am keli' bawang lun beken kayu' mey lipa Lawas ngih, na'em narih perlu ngen enun iten narih suma' mo' narih muit tengki narih, IC narih tupu teh narih keleh.

Telephone inih iah depend semanga' lah ngapeh-ngapeh inan deh naru' telco tower neh may inan uhm terima' otherwise naem guna telephone narih ranga' uhm naem access narih renga' ect.

Mula' nuk sinier keduih lem igu sinih. Nih uih may mikak puun ngih may nibu ianak ulun ulun Kiran ngi Bario lah, Lengaat, Bua' Petar, kadi' nih men bua' nuk inan narih doo' inan piyan. uhm Mula' tun teh moo' suk belaan kuh Lulian, Bua' Durian tn teh.

Kema' inih beto' kadi' nih men narih muli' mey kampong, neh tana'-tana' narih kayu' kebun-kebun, mapet leh, mapet mula' uduh. Terpaksa teh narih naru' linuh narih mey nebpu' uduh tebudto-tebudto paad uduh duh mabi.

Ngi tungey, utak uih mala ngi na' kampung ulu na'em nuk kuh lawyer-lawyer, cuma narih mey ngan Ketua Kampong, Ketua Kaum , Pengulo' keh, Pemanca keh' Lawyer baru iko kereb papu ngi pasar renga' koh mey bandar eh lah.

'mm uih kesikenan lun kamih mala ngadan getu'en eh. Cuma' mo' nuk tu'en narih belajar let lem sekulah teh keli' narih lah renga' deh mala Cyrus eh neh kedeh ngidih err and then Tarsus neh kedeh. Nuk ineh teh inan eh, 'am kekamih nuk mala-mala ineh.

Anak lun uwan...tulu ngitung deh neh tupu teh dinarih kerja dih lah nubut anak narih mey sekulah kuayu' ibal lun uwan uuh am am sekulah neh guna tetepuh ngilad kan sekulah deh mulun tideh neh kedeh nuk na'em kekeli' guna sekulah dih . Tetapi perlu tauh nu'uh mey sekulah

Bank err online doo' tebe' idih cuma' narih delo kadi' narih ninger mula' meto esin lemulun dedih raruh-raruh let lem bank account dedih kadi' talian ih leh so na'it edteh masa nuk inan idih percaya' teh tauh.

Mo, err tama' belaba doo' ileh mala sekunuh lun ma'un ngilad err pakai neh nebada' narih, nebada' lun beken. Doo' ileh neh, mula' inan teh lun beken, lun merar beken nuk err doo' ileh mala sekunuh peh nebada' dulun.

Lemulun bubuh-bubuh ngi tungey en mass terun cuma' mo' idehlem tuseh, tuseh konfrantasi peh ngitap, kadi' tulu na'em , 'am lemulun bubuh moo'-moo' cuma' deh maya' awan anak dedih terun, kineh tupu tiyeh.

Doo' tungey na' nih. Tungey tapi doo' kadi' telepone me ngen lun uyung narih ooi ngi bandar ngi uhm mudan tupu teh tungey neh kedeh . Me pingan sinih eeh doo' lau' ngi tungey lamud edo leyh naem narih keli' kapeh-kapeh kadi' neh maya pinian Tuhan'

Doo' tulu narih ngitung maley ena' neh doo' tabe' narih naru' dagang ngi bawang tauh cuma' mo' lemulun nuk am mula' leh keneh. Ooh doo' tuuh peh laku dih bcause laku ineh terpulang ngen ula' lemlun belih. So kineh tupu maley keh.

Ken keduih bank mesti naru' system nuk kereb peh ngulu usin narih lem doo' teh lemulun nuk kayu' hackers na'em kereb giwen dih err kereb meno esin narih . Bank mesti inan system nuk sophisticated nuk na'em kereb tu'en, mesti inan firewall deh err kidih teh hackers na'em kereb meno usin narih let lem teripun bank.

Edteh Dr under siruahhib program ngilad mala doo' naem kuman Ajinomoto lah kadi' ineh its not, naem doo' ngen kesihatan narih. So kereb neh tauh ngudtu' tauh kuman Ajinomoto.

Uih ngelinuh lem linuh kudih anak narih doo' teh narih err majung deh lem sekulah dih empower deh naru' err linuh sendiri' kadi' ngen keduih the more you empower idah berani' idah nekaruh lah berani' idah nalan pehma'un muyuh.

uih rasa pelaba mawang niat rangah uih kalih idih adtah dasur kuh awan kuh, laba do tah rabad nah, do tah senang nah,[um] seyuman nah pun doq katuh, do tah buluh nah ngan lamulun[um]do tah <noise> um do tah ramah nah[um] kareb idah papuh.

kaduih, pelaba perlu narih lun ngi bawang kareb masiew nuk mi'dih ti'bu nuk tu'an dah lam la'tih dah dih. Perlu idah i'nan cara masiew idih ma'toh develop dih ngan product nuk [aah]down streams

Mo renga' kedinarih ngilad belaan-belaan deh teh Raja Umung kedeh, uih pun na'em keli lah kadi ninger-ninger karuh dedih mala Raja Umung neh ngilad kinih tiyah kinih tiyeh neh kedeh. So na'em tun tuih neh ngitun kapeh-kapeh adi' steady iyeh terun kadi meto' mala iyeh dteh belaan deh kidih-kidih.

Doo' piyan ngen lukisan nuk kayu' ena' lah tak narih uhm nature. Nature kedeh kayu' narih naru' lem kebun terun keleh, puung , kayu' narih naru' enun-enun berkenaan ngen nature. Doo' pinian keduih ngidih. Doo' piyan nedeh leh.

Buweng. Buweng kelepiew, ineh suk serangga suk leng-ieng rayeh terun atau kato tulang. Inan teh nuk doo' merar meto'.

Edteh... duih nuk doo... turquoise. Turquoise kadi' ngudeh? Tak narih turquoise ...O yellow. Doo' berersat luun munung narih. Narih... ena'... item-item kala pun doo' beresat munung narih tu'en dih. So turquoise to me is pelaba doo' kala.